اكتر موضوعات ان أنا بحب أن أنا اتكلم عنها السفر أو أن أنا مثلا هقضي الاجازة ازاي أو أي الحاجة الجديدة اللي انا هعملها اي الشغل والحاجات اللي انا نفسي تحققها وان أنا نفسي اوصل ليها